Aja thjon es jna jna ngee thia jna lathjii thi jna cha gunthe'e na nthii chasenla jna ndasuarona jna chja'a jna thjiithena naa thi thjixin nche kjin jna jnayua athi thee tanda thi jna jna ndooro jna jna jna thjindathe ndaxra jeni thi chasenthila noan thia jna yaa yaa bixin thi chaseeni thi jnayua jnayua tsee lajna chja'ala ku jna ndasua yaa nii thi jna noo yaa thia jna bixin thi chaasen thi athejan thaana thi ngee thi jna xema thjixingo chasen thi nda thiina thi ndasinla yaa thi nda thjin na ndarona jnaduja jna kosteño rojna jna jna jna jna <hesitation> thji jna xee thi xra nchena thi tho manzanarona yaa yaa ndanathjin ngee nda nde dnajixingo jii chasen.